أحب البطاطا المقلي مرة إن كان -مع- <hesitation> مع المايونيز، أو مع الكاتشب، أو مع الصلصات المختلفة، ممكن إني أمزج صلصات مختلفة ببعظها، ممكن كمان أحب البطاطا الشيبس، أو الأشياء المقرمشة مرة، أحب الخس، أحب الخظروات، سناكات <hesitation> معتادة بيومنا.